Wɨjciikpǝ la kɨtakǝ mɨŋkǝ́ na tɛŋ wǝǝ, wɨciikpǝ wǝǝ, <hesitation> tɛrɛ wɨ lɨŋ fǝrɨ kpɨ e lée sie kpɨla kpacayǝ wɨ lɨŋ ci wǝ. Rɨ wǝǝ mɨ ŋ cii <hesitation> wɨ le, wɨ lée yee acʊmayǝ paape wǝǝ wɨ la cɛkɛlɛ mɨ kɛɛyǝ kǝ́ pɨ le sie no tuwǝ ŋ ya ŋ nóo fuu wǝ wɨ ri wɨciikpǝ la kɨtakǝ mɨ ŋ cii.